וויזוי איך וואלט געקאכט פלייש פון א הינדל. כ'וואלט גענומען די פלייש און עס אפגעוואשן קודם, כ'וואלט עס אריינגעלייגט אין א טאפ מיט אביסל וואסער, און צוגעלייגט אפאר געווירצן, און עס אויפגעקאכט פאר <hesitation> כ'- געלאזט קאכן אויף א ל- קליינע פלאם פאר אפאר שעה.